Ny fitaovana hita amin'ny solosaina écran, cable, clavier, souris, ny écran hijerena ny sary, ny clavier hitendrena an'izay soratra tianao ho soratana eo